Ndreto aby ñy fizarà hita aminy ñy kiraro :-Misy ñy vatany añabo, tombony añabo, ñy lambosiny, misy koa ñy taly famehea ñazy, misy ñy efitsiny ñy tomboky añatiny, misy koa ñy efitsiny ñy tomboky amonto, manahaky anizay ñy tohany ñy lelan-tomboky.